हां, जानवर एक-दूसरे से बहुत कूछ सीखणा जाणदन। कई जानवर समूह मा रैणदा और एक-दूसरे का देख-देखके नई-नई चीज़ सिख्दन। जैंत कि बंदर, यो अपने बड़ां या साथी का देखके खाना खाण की तकनीक या औजार उपयोग करणा सीखदन। डॉल्फिन भी आपस मा संचार करणा और नई चाल या खेल सिखदन। कौवा जैन्ं पक्षी भी एक-दूसरे से समस्या सुलझाण की तरकीब सीखदन। यहाँ तक कि कई बार कुत्ता भी दूसरे कुत्ता का देखके इंसान का इशारें समझणा या आज्ञा पालन करणा सिख्दन।